Kaa'e wadurgo yeri be kare faune roobe. Ka'e mai mardum daraja on ha duniyaaru ngam bedo irta dum ha leddi on be jamde jamanu je irtugo leddi. To be irti ka'e mai, bedo yara dum ha babal be wartirta dum yeri je faune robe ko kalagaaje, ko sarka je watugo ha dande mabbe.